<hesitation> Raha kolontsaina russe ndreky zany an, de mifantoka aminà resaka miaramila mbana militaire zany tegna mi baser aminà Russe de resaka technologie avo lenta regny an, regny tegna mampisarika ny segnan'izareo.